نن ہراٹائما تینا ڈیوٹی آن چھٹی کرین فارغ مسن تو تقریباً مُسہ چھار اِرا مُسہ سنگت اُن اسٹ کنا سنگتس ارے ظریف محمد ظریف اے پن تہ ایلو ودیر احمد تو نا داکانہ ہوٹلا تولنہ چاء ما کُنینہ ٹائم پاس کینہ پدا ہرا ظریف ارے تقریباً او یکہ رہینگک اصل اونا اور گِریشہ نال گِریشہ ٹی اے داڑے او یکہ رہینگک تو کانہ اوڑتو ٹائم پاس کینہ تولنہ شغل کینہ اور ٹوٹل سمجھکہ ای اوفتے تو شغل مخے مسخرہ کروکا بندغ ای اُٹ ای اگہ اوفتا ہرادے کہ ہنپر تو کنے فون کیرہ کہ بھئی نی ہراڑیکُس برک گڑا کانہ تولنہ چاء بھی کینہ ہموڑے تہ اگہ ہوٹلان بش مسن تو کانہ تُولنہ اُراٹی تہ ہنان یا ہراڑے تقریباً او کنے زیاترانت کیرہ کہ بھئی ای اگہ ہندنو مف ہنپر ایہاتہ فون کیرہ پائے بھئی نی افیس تو نن بور اُن نے آن بغیر نی برک داڑے تولن مچہ ٹائم پاس کین شغل کین تو کانہ ای اوفتا بریوہ داڑے تولنہ شغل بھی کینہ ہندنو مریک اچانک ای ہرفوہ تا پاوہ بھئی کبو پروگرامس۔ تو زیاتر ای انت کیوہ تقریباً شغل مخے مسخرہ انت مس اوارتقریب ہوٹلاتا بھی کانہ ۔ننا اسہ ہوٹل ئس ارے داڑے پب جی مشہورے بھاز کانہ اودا تولنہ چاء کُنینہ تقریباً گھنٹہ آتا گھنٹہ تولنہ اوکا پد برینہ ظریف نا کواٹرا اوڑے بھی کل سمجھکہ بیزارو چاء آن ای پاوہ بھئی نہ چاء کُنین کلے تا چاء نا انت ٹی عادی کرینٹ۔ ہراٹائما ای مفر پائے بھئی نی مفیس تو نن چاء کُنین ننے مزہ بفک۔ نی مریس تو شغل کیسہ مخے مسخرہ کیسہ ٹوک تیسہ ہیت کیسہ کل تو کل ئنا ٹائم ئے برابر کیسہ پاس کیسہ تہ ۔اگہ نی مفیس تو نے آن بغیر نن بور مرینہ بھاز۔ ای اوفتے بھازانت کیوہ ایتوتا شغل کیوہ ایتوا مخے مسخرہ کیوہ ایتو تا ٹائم اوفتا بھی پاس مریک ننا بھی پاس مریک اگہ بندغ ڈیوٹی آن فارغ مس ہنا اُراٹی توس تو بور مریک یکہ ءَ اُراغا ہرا ٹائما ہنا تو بندغ گڑا اوڑے پیہا پدا پیشتنگ نا وار بفک تہ تین چُھناتے تو تینا تینا حساب کتاب تو بندغ مصروف مریک اگہ سنگت نا ہرا نظام ارے تو اوڑے بندغ سنگت تو بس مچہ سنگتی ٹی مچہ شغل مخے مسخرہ اگہ انسان نا سنگتاتے تو تینا تُوسس تو نا انت پریشانیسے Tensionسے رُست دانگ اینگ مریک ختم مریک دانگ اینگ کائک ۔داڑے ہراٹائما مرے تو سنگتاک کوشش کیرہ کہ بھئی برک نی ہنداڑے تُولِن(voice) مسخرہ کین تو ای زیاتر بھاز دافتے تو شغل مخے مسخرہ کیوہ اور دا بھی بیچارہک ہچ اُست ٹی کپسہ کنے آن خوش مریرہ کہ بھئی ای پاوہ تہ بھی انت مخے مسخرہ ئس مریک اُست ٹی ہچ کپیرے سنگتی ٹی تو دا گڑا مریک شُغل مخے مسخرہ تو اِرادے نا زندگی سے انسان کبھی تینا موڈاتے آف کپ سنگتاتان۔ سنگتی بھاز بھلو زور ئس خواہک اور سنگت تو سمجھکہ نی مخلص مرک سنگتی ٹی نی مخلص متویس سنگت تو ٹائم پاس کریس وخت ئنا تینا سنگتی ئے کریس گڑا او کبھی کامیاب مفک سنگت تو ہرا نا تقریباً ارے نی تینا ایلم تو ہرا ہیتاتے کننگ کپیسہ تینا فیملی تو کننگ کپیسہ سنگت تو نی تینا اُستنا ہر ہیتے کننگ کیسہ۔ او بھی تینا انت ہیتس مرے انت حساب کتابس مرے نیتو او تینا ہیتے کیک تو انسان ہراٹائما توس تینا سنگت تو تو اودے بھاز خوشی محسوس مریک کہ بھئی دا کنا سنگتے اور دا کنتو مخلصے ای اوتو مخلص اُٹ کنا جند زیاتر کنے سنگت اف سنگتی اف کنا کس ئتو کنا ہندا اِرا سنگتو اسٹ عدیل اے ایلو ظریف اے۔ ایہن اریر بھاز سلام دعا ارے لیکن فری کس ئتو افٹ اور کس ئتو زیاتر پیری دانگ اینگ شغل ٹائم پاس داخہ ننا زیاتر افک۔ ننا اوار اسہ جاگہ غا ڈیوٹی کینہ ڈیوٹی آن پدا واپس تولنہ جاگہ سے کہ چاء ما کُنینہ تو تینا سنگتاتے تو ہندافتے تو بس ٹائم پاس شُغل مریک پین زیاتر دانگ اینگ سنگتی کنا زیاتر کس تو افک۔ او نن تینا حسابا بس تینا سوسائٹی تینا نظام اٹ مخے مسخرہ سنگتاتے تو تقریباً ٹوٹل ای اُٹ اوفتا پروگرام بھی تینا کینہ سوسائٹی سمجھکہ ننا انتس مریک پکنک ئس مس یا پین گڑاس مس تو ٹوٹل اوفتا سالن کروکا حساب کتاب کروکا ای اُٹ۔ اور ننا تقریباً تُو ئٹی اسہ چکر ئس مریک پکنک کینہ باربی کیو نا اوڑے تقریباً او بھاز کنا انتے دادے ہرا سُوتے ای بسوہ تقریباً بھاز شوق اٹ کنیرہ تہ اور ہرا ٹائما مس کنے پائے بھئی نی کر دا پروگرامے پین کس کپ تہ اور ہرا ٹائما تقریباً داڑےتوسن تو زیاتر او کوشش کیرہ کہ بھئی اگہ سنگت سے نا جاگہ سے ٹی توسن تو او کوشش کیرہ کنے پارہ کہ بھئی نی چاء سے نی کتہ ننے نا دُو ئنا چاء دوست بریک بھاز اور تولنہ تقربیاً چاء کینہ اوکا پد تولنہ شغل مخے مسخرہ مریک ٹائم پاس مریک اگہ پکنک سے آ ہنان بھی سنگتاتے ٹوک تینہ بھئی دا گڑا ہُپنہ دا ننا سمجھکہ بھلائےیا دا ننا چُھنکائے نن گڑا اوفتے اسہ حسابٹ سمجھکہ شغل مریک مخے مسخرہ اور سنگتی نا اصل حساب ہندادے کہ بھئی نی تقریباً غٹیک وڑا تینے کُبین توپہ سیریئس بھی کپہ تینے نا شغل مخے مسخرہ کل اسہ حسابٹ مریر۔ داآہاکہ سنگت نا مون نے مُٹے نا اودان مُٹے داکا زورٹ ہفسہ تہ کاسہ ایڑے ہوٹلا یا پین جاگہ سے آ کاسہ نی مخسہ ہیت کیسہ موڈاک آف او تو نے بھی سمجھکہ بھاز خراب لگیک اور کوشش کیسہ کہ بھئی پین وخت او کنتو تُولپ یا ای اوڑتو تُولپر کنا ہرا سمجھکہ سنگتاک اریر دا کل کنے آن بھاز خوشو کہ بھئی نی ہرا ٹائما مفیس تو ننے آرام بفک ای بھی گڑا اوفتے تو ٹوک شغل مخے مسخرہ ٹائم پاس کیوہ اوفتا موڈاتے کل ئنا برابر کیوہ او بھی کنے آن بھاز خوشو۔ اور کنا سنگتی ٹی سمجھکہ ای ہرا کنا سنگتاک اریر سنگت تو ای بھاز مخلص مریوہ اوفتے بھی خبرے۔ مخے مسخرہ انتسے سمجھکہ کل کھلا شغل والا انت ٹی موڈ ٹی ننا کنا اُست ٹی سمجھکہ سنگت کہ اسہ کوٹ ئس بھی مفک ای پاو بھئی ای نم تو انت شغل کیوہ مسخرہ کیوہ تو نم کنافتے اُست ٹی کپیرے نم کنتو انت شغل مخے مسخرہ کیرے ای نما اسٹ ئس بھی اُست ٹی کپرہ ۔تو او بھی بیچارہ غاک کنا انت شغل ئس مرے مسخرہ ئس مرے او اسٹ ئے بھی اُست ٹی کپسہ اور کنے تقریباً بھاز او شغل مخے مسخرہ کیرہ توکہ لیکن ای ہندا پہہ مریوہ تا کنے بھاز او دوست تخرہ ہرا کنا سنگتاک اریر کہ بھئی داد مریک تو ننا شغل مریک مخے مسخرہ مریک ہندنو مریک سنگتاتامونا بھی اوفتے اوفتا سنگت مریر بھی اوفتے ٹوک تیوہ شغل کیوہ مخے مسخرہ کیو موڈات تینا آف کیرہ مچہ مونے تینا پینگر کیرہ کہ بھئی دا زیادہ انت کپ کہ سنگت نا مونا ننا کوچرائی مریک۔ کنے پین شغل بریک ای اوفتے پین ٹوک تیوہ شغل کیوہ تو تا مخے مسخرہ کیوہ توتا کنے پائے بھئی نے خدا خلے نی سمجھکہ داڑے ننتو تولس ننے زلیل کیسہ مہمان ئس ننا سنگتس ننا برے او تو تولسہ اودے بھی خوار زلیل مخے مسخرہ کیسہ اوڑے بھی ننا کوچرائی ئے کیسہ بھاز۔ ہندنو ہم ارے اوفتا سنگت مسنو کنے وختی آن پارینو کہ بھئی نی شغل مخے مسخرہ کپہ تو ای چُپ کریٹ ہراٹائما اوفتا سنگتاک دا سمجھکہ مچہ شغل والا موڈ ٹی مسنو تو ای دافتے شغل کرینٹ کنے پائے بھئی نی تو مالو چُپ اسُس شغل مغل کتویسہ ای پاوہ بھئی کنا جند اریٹ مخوکو سے اٹ اور تو کنے شغل والا مخے مسخرہ کروکا بندغ بھاز دوست بریک کہ بھئی بندغ نا ٹائم پاس مریک ایہن تو بندغ تولک موڈاک آف مریرہ ۔داڑے تو نی شغل ئس مخے مسخرہ ئس کیسہ تو بندغے بھاز خوشی محسوس مریک کہ بھئی ای مخاٹ سنگتے تینا بھی مخفیٹ اونا بھی ٹائم پاس کنا بھی ٹائم پاس مس ہندن کہ دا ننا مہمانک بسسو دا اِرا دے ئے تا ہنداڑیکو تو ای داڑے بسُٹ اے دیرا مظفرا ای پاو بھئی تولوک اسٹ کنے پائے بھئی سلو سلو ہیت کر مہمانک ڈسٹرب مرور تو اینو ای بسُٹ کنے پائے بھئی داڑے مہمان تا رہی آ (Lauging)ای پاوہ نے خدا خلے نی کنے پاسہ مہمانک ڈسٹرب مرور تو داسہ دا مہمان تا خواہفیس کنے نی پاسہ برک دا مہمانک تو کنا موڈ ئنا او شغل مخے مسخرہ کروکونو تو مہمان کنے پائے پائے بھئی نی واقعی اولا بسُس کنتو داڑے خناٹ نے مخے مسخرہ مچہ داڑتو کریسہ کہ ای نے ہُراٹ لیکن ای پاو بھئی دا کنے پایئنے شغل کپہ چُپ کہ تو کنے وارہ کنتنے ای پارینٹ بھئی بس بش مریو کاو تو داڑے پدا مظفر بھائی ئے پائے بھئی نی تو ناجائز کرینس بایدے دادے اوہن پاتویسکہ تہ ای پاو بھئی نن داڑے برینہ شغل کہ مخے مسخرہ کننگ کہ نما بھی سمجھکہ ٹائم پاس مریک ننا بھی ٹائم پاس مریک داڑے مالو پین ننا مہمان بسو پٹھان اسرکہ بسسو تو اوفتے براہوئی بتوکہ اردو اٹ ہیت کریرکہ تو ننے سمجھکہ ننا براہوئی اسکہ اردو ٹی ہندنو مریک انسانے ہرا ہیت کیک زیاتر تو اُردو ٹی گڑا اونا ہرا زبانے ڈیلی کریس ہرا ڈیلی بیس آ نا زبان مس تو گڑانا ہمو رُٹین جوڑ مریک کائک اگہ نا ہراز خالی براہوئی اے تو بس نی براہوئی اٹ ہیت کیسہ پین ایلو ہیتاتے ٹی نی داخہ توجہ ہلپیسہ دہنے کہ ہندازبان چلیک بس پین زبان تو نی ہیت کننگ کپیسہ تو ہندا وجہ غان تقریباً داڑے بسرکہ تو ای بسٹکہ داڑے شغل بھی کرینہ مخے مسخرہ کرینکہ ای ہرا ٹائما سر مسٹکہ تا ای پاو بھئی کیسی ہو مخارکہ پائے آپ لڑکی ہے کیا پاوبھئی بس نن شغل کہ پانہ پائے بھئی نی دا ہیتے کپہ ننا پین سنگتس تہ اسکہ کہ بھئی دا کیسی ہو پورا مشہور مرو پاو بھئی نن شغل کہ پانہ ننا ہرا سنگتاک بریرہ سلام دعا کینہ تو تا اوکا پد ای پاوہ تا بھئی کیسی ہو مخیرہ شغل کیرہ گڑاس مچہ سیریئس سمجھرہ گڑاس شغل بھی کینہ تو آخر ٹی دا بندغاک ہنار پائے بھئی نی نصیر ہندنو بندغ سے اُس تقریباً ہرا بندغ تو تُوسس تو سمجھکہ ہمو بندغ شغل اگہ نا موڈئناس مرے مف ہراٹائما نی توسس تو تہ نی اوڑتو فکس مریسہ کاسہ انتکہ دا وجہ انتے ای پاوہ سر ننا ہندادے تقریباً ننا مچہ خوش مزاجی مچہ موڈاک ننا موڈ سمجھکہ تینا مونے مُٹ کپنہ کس آن ہر کس بریک نن پانہ بھئی او بسنے اینو پھگہ اِلو ہنو۔ لیکن اونا بھی مچہ ٹائم پاس مرے ننا بھی ٹائم پاس مرے شغل کیک بندغ داسہ تقریباً ہرانگ کار ہراڑے مریرتو اینو اسکا بھی کنتو حال احوال کرینو بھئی نصیر نی اَمرس ای پاوہ بھئی شکرے اللہ نا ای جوڑٹ نم امرورے پائے یار نن پین تین ہنانن پیری کرینن لیکن نی ننتو شغل کریسہ مسخرہ کریسہ شامیکا ننا ٹائمے بسسہ پاس کریسکہ ہُرے اسکا توسنکہ مخے مسخرہ مسکہ نن نے بھاز یاد کینہ ای پاو بھئی نما بھاز بھاز مہربانی کہ نم کنے یاد کیرے داڑے تقریباً سنگتاک ہرا اریر تو زیاتر پائے بھئی نصیر نی ہندنو مریک مہمان بریک نی مہمان تا ہیت کپہ زیاتر چُپ کہ شغل مغل کپہ گڑاس اریر سیریئس سمجھرہ مخے مسخرہ اے ای پاو بھئی او اوفتا ذہن اے ننا ذہن دا افک نن پانہ شغل کین مسخرہ کین اوفتا بھی ٹائم پاس مریک اسہ مہمان ئس بریک یا سنگتس بریک خبر اف اونا موڈاک امرو نی مچہ بور مریک پریشان مریک یا Tensionمریک تو نی کوشش کہ اوتو شغل کہ مخے مسخرہ کر مچہ اونا دا پریشانیک مُر مریر اینو پھگہ دا مہنگائی نا دور ٹی دا ٹوٹل سمجھکہ بندغے نفسانفسی ہلکُنے دا ٹائما نی اسہ سنگتسے تو تُولسہ شغل کر مخے مسخرہ کر اونا بھی ٹائم پاس مریک نا بھی ٹائم پاس مریک اینو کل داڑے ایلم اُن ہراکا سمجھکہ بندغس بریک کل نن مسلمان اُن ایلم اُن اسہ علاقہ نا ننا سمجھکہ اصل ہرا جہلاوان نا انت ارے تو بھئی داڑے مہمان نوازی اور مہمان ئے عزت تننگ شغل مخے مسخرہ کننگ مہمانے بھی خبر تمپ کہ بھئی ای تینا اُراٹی اٹ یا پین جاگہ سے آ ٹُٹ اودے نی دا محسوس کننگ کہ الیپہ کہ بھئی او پین تین اےنی اوتو شغل کر مخے مسخرہ کر اونا ٹائمے پاس کر او بھی سمجھکہ داکا ہنا نے یات کے اور تقریباً کنا ہندا ہیتاک مسو